Laha manahaky ny lokon'ny maso haiko, manahaky any hoe maintso, manga, mainty, gara, sokolà, li- eo ho eo amy limy eo zao loko maso haiko.